בּאש תְצוּבּ סוֹנדְווִישׁ בּסִיט פּ כּּתְגִ'יב אלחֶבּז בּחַל לא אלקּוּמֵירָה וְאֶלְבַּאקַּאת, כּתְחַלּוּ מִן אלנֶּס, כּתְדַהְּנ שְׁוִיָה דִיאַל אלמַאיונֶז וּלָא חַרְדַּל, וּמִנְבַּעְד כּתְחַט שְׁרִיחָה דִיאַל אלפַרְמַאג, שְׁוִיָה דִיאַל אלכַּאשִׁיר וּלָא אֶלְטּוֹן, זִיד עֻלֵיהּוּם אֶלְטַּמָּאטְם וְאֶלְחַס, יְלָא בְּغִיתִי תְּזִיד בֵּידָה מְסְלוּקָה וּלָא זַיִתוּן כּיַעְטִיה מְדַאק צוּוִין, כּתְסֶדּ אֶלסּוֹנדְווִישׁ וּכּתַקְּטַעּוּ מִן אלנֶּס, וְהָא הוּא וָאגְ'ד סָאהֶל לְדִיד מַאקַיְחַזּ שׁ אלזְּוַאּג.